Nuusi mi ba duma mɛ yɛsera wuu a duma la n malesɛ n se'em, a duma la n bo'ori e dia se'em. Nua san tara a duma ti beere san yilegɛ ti a duma la bo e dia ti di, yese ta yɛ ti la iŋɛ fii ti a le lebe na ti ba le tɔbegɛ ki le basɛ e ti a di, ti a iŋɛ ko'om bo e ti a nyu, ita nua la bala daarɛ woo, nua la wan mina a duma. La wan dikɛ saŋa fii gee ti a nyaŋɛ baŋɛ a duma n de mina, ti a duma wa kuraa san ze'ele la zi'an paara na, nua la wan tara nɔŋerɛ bɔ'ɔra e. A san baŋɛ ti a duma la boi, fu nyɛ ti a zɔ mɛ wa'am na yɛɛra kaara e, dɔla a niŋan vileŋera, yɛɛra dia la ti a bo e ti a di, bala la nua mi a duma mɛ yɛsera la a duma la n tari bisera se'em bii a duma la n tari e se'em.